<hesitation> joggoɗe a anna golle mun ɗe ɗe ɗuɗi ndaru ko mbarayɗa. A anndi no ngatta joni, ndaru ndiyam gulɗam sai jaha banjo ɗa, ta bannjake fu a tawai ɓandu maɗa firnaake. <hesitation> Chouri ndin di <hesitation> ɗi ɗuɗi neɗɗ ma a yia chouri ndin, ɓandu maɗa hollini a nyalli a golla hannde afu a somi. Ɗume ne nyallu ndon ɗun golle hannde no fotirnde fotiri ninni. Joni yehu ndaru ndiyam gulɗan sai banjoɗa maɗa, ta banjaake fu a tawai ɓandu maɗa firtaake.